يعني السيارة فيها المحرك او الموتور وهو المسؤول عن انه يحركا والبطارية وهي المسؤولة عشان تمد السيارة بالكهربا والعجلات يلي السيارة بتمشي عليها طبعا والفرامل يلي بتدوسها مشان السيارة توقف والدركسيون مشان نتحكم بالاتجاهات وازا بتشوفها بتشوف الهيكل الخارجي بتاع السيارة هيكي.